Ṉḱpo̱ ṉkákúdé ké Idém ébe ám̱i m̱bém̱ iso̱ ṉyím̱e iɗȯ̱, mm̱ákúd ké ánye áṉám úto̱m ayié sésélád úbo̱k ámm̱o ánám̱. aṉyé ágẃo̱ átíke ákúk, ágúo áti̱ké sè aḡwo adiā. Mma kúd ké áto̱n ám̱o ásiṉe kè áli ámásáná, nún ṉkúd úfok ánye álúho ké úfo̱k áde áto̱n sē ágw̄ọ áké kéṉe álúng, m̱má kúd ke m̱kpéke yíe áje̱n kú úlo̱k úfo̱k āde, ekákàlà Ikámá enún esiṉ nwéd, mm̱ákúd ekpúk ébém̱i átóh, áde ēti úfōk, ké m̱má ke máṉ ájen nsin dē elákálá ájen Ikámá, elá nún Ikálá Isin ṉwéd, m̱mákúd kē úfók áde Inọ Ibáhá, eýie ṉkpo sé ágiw̄o adia, eyie ajop se agwo átem, eȳie, Inwāng sè agw̄o éto̱, éyie Iko̱d se ágwo áto aẃoke Igẃa eṉo ṉto kējēn. Mmákúd ke úfók ade aḱpon anún eyéné Imá, mmákúd ké úfo̱k ádé, ke ebémi áde áyiéne ṉto eka, nto eka enún emá e bémi, nún ñku̱d ké ébémi áde áde ujāi ākpáláwá, nún, kúd ke ánye áyie sé ánám sé álikálá Ibo̱k yíen. Ibo̱k ntokējen, áde ákesi̱n ámi nyim̄e ebē ámi áde ke nḏo.